Gny fomba fiasan'ny jiro. Alà misy raha zay kitihy, fampireheta anazy iny, la mirehitsy i la manazava gn'antrano ao iaby.